Yaitita yapepope anita yau mbate soo esa ipuereta yandembombaeraji, yauta ma <hesitation> kumanda reta jokua ikavita yanderete peguara jaeramoko tätä yandeipireta íma oiko añaerupi rupi yande mbaeti ima yaupiti jarea ñamano.